Ñai ña xataini kuchi ngu ho o on. tinru nruchí ña kuati ña yuno dita ta nó dita jan kon nruchí ta natanoti ta nrita konoti no xó na kadonti, ta toxani hoti tá nrita konaiti tá kea ho o on. queso ho o on. lechuga sin tiayá mjun.